رقم موبايل او رقم هاتف - زائد تسعة ستة اربعة ، هذا المفتاح ، سبعة سبعة اربعة ثلاثة ثمانية سبعة ثنين اربعة تسعة سبعة